Ro'na q'iij kore'eet <hesitation> qa' rukoor wula qak'achariik wula cha k'ieh wach qa' taqeee' wula mood o kiroo nqak'ux taqee' xare' wula pach la meeya man rib'an ta qeh reh nqaloq'om je' qa' rukoor <hesitation> nriq'ar la pahqanik qa'sa k'uxb'al wa'ak nawaa nak'ux xare' k'ih kitz'aaq han niq'ar je' tii la ak'ach kore' tii naak kiye'em weh hoj suq xahwa'a xare' wula pach ru'uum qach'ekb'aal ru'uum la quchpach ru'uum qak'uun man nriye'ta qeh hoj nqaloq'om <hesitation> q'iij q'iij taqee' la k'uxb'al laa' je' la ak'ach laa' wula ar la kaxlam wa'ek taqee' <hesitation> ma' taq nimaq kaxlam wa'ak wula mood nqaq'aram keh wila k'ih keexa pa naa' suq ar taqqee' xare' je' tii naak nuq'aram tah k'ieh qach'ekb'aal o wula pach wula qach'eb'aal xare' man rib'an ta qameeya reh nqak'uxlam je' la k'uxb'al laa' nawaaja pan janaj wii'wal ahpa' meer wii' wula onteera la k'uxb'al wa'ak taqee' loo' nik'pa' nasik' wach xare' wula pach nqa nqasik'im wach deech qa'keh re' la k'uxb'al nqajaam nqak'uxum ru'um naqaq'aram ke ru'um la meeya ke man yah nrib'an ta pan qa chi paa quxpach taqee'